لما تبغي تخيط زر علي قميص ، أول شئ لازم تجمع الأدوات غرا وخيط وزر بديهية يعني. أول حاجة دخل الخيط في الابرة وتعمل عقدة في نهاية الخيط. ثاني حاجة تحدد المكان اللي هتخيط فيه ال-الزر ، أبدأ بالأبرة من الخلف دخلها في ثقب الزر الأول بعدين دخل الأبره في ثقب الثاني وكرر العملية إذا كان الزر أبو أربع ثقوب تأكد أنك تخيطها بطريقة متقاطعة عشان يكون ثابت ما يصير ملخلخ ، بعد ما تخلص إستخدم الإبره عشان تثبت الخيط من الخلف و <hesitation> وأعملك كام عقدة صغيرة واسحب الإبرة ثم أقطع الخيط.